ଭାରତାର ଖାତେ ରୋ ବେଶାଲେ କିଛୀ ବାହିମାର ହୋଗୀ। ଭାରତାର। ଖାତେ ହୋ ବହୁତ ବିମିଲ ନକାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏଠୀ ବିରିଯାନୀ ବଟର। ଜିକନ ଡୁଶା ଚୋଲେ ବଟରେ, ବାଚୀ ପୋଖ ଖାଲଵା, ଦହୀ ବଡା। ଚାଊଲ ବଡା, ପେରୀ ବଡା, ସିଂଗଡା, ଜୀମିତୀ କୀ। ପକୁଡୀ ପିଠା ସୁନଲୀ ଏମେଂ ତୀ ବହୁତ ଜୀନେଶ ଭାରତାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ହୋଗୀ। ଜୈକୋ ଲୋଗେ ଖାଈ ବହୁତ ପସଂଦ କରନ ଥୀ।